Ngjyra e gjelbërt ma kujton natyrën, malin, pemtë e shëndetshme. Kur e kujtoj t'gjelbërtën, m'vjen n'men freskia e ni pylli, ajri i pastër edhe qetsia që natyra ta ofron. Ngjyra e gjelbërt ma kujton ni ditë t'qetë pranvere, ku gjithçka osht tu lulzu edhe jeta fillon me u gjallnu.